<hesitation> Fanaovana saosy curry, izy môa ny tena marigny tsy dia fahitako lôatra, fa zareo karana io anisany tena itako mikarakara an'azy io, raha zaho ndraiky mizaha amin'ny télé reny, fa izy raha karaha mavomavo zey izy zay le fahafantarako an'ilay saosy curry.